Gne smoothie zany za mein ka sy ronono afangarogny voankozo io e ronono zany ampandevezinao sara da atokanao ame ame boly gneo da mangalaky voankazo anao anigny ame mixeur izay e mampalaky ana'azy lefa izy torotoro sara igny da arotsakinao ao amizay gne ronono da miaraky migrodrogodroko amigneo izy da ndranominao aimn'izay lefa avy teo fa sara sara anazy sa anigny ame frigo eky amizay mangaseky zay vo ki indranomigny.